Aka me elele nname nu gwaje tupana uwa iri unwamwa na agwatana tecinj gamba de yue shenje nga she. Aa kwada ta yaa she maa buemi bi beni bishi m taa nineteen eighty two. Ni i ele kaka mu gwunukwaoshi mu nga wane. Gaa name ama nje gwoje, bikos bikos n wighijie eshe, hibe mi e weji shi ne bishi mio uwa te zhe bwonu. Kwoda ta yaa she maa kafi maa me ushiji kehs hwe, bine mi bwono ya bishi mi seyi kwode eyebibwo bine mi nu ukaka mu na ngaa wane nu bwa keeni ugwunkwishi mu. And gaa na aa untangane nje gwoje wa te ci hwaye bwonu. Kwo yaa she nu-nmwamwa na ngaa name na nya mi na namba, na te she bishi ku bo ono sosawg, ebi mbiseni shi tusatanu ata nda ushawara zhinag. Tu momo tubono tebiye ao umuwamwa tu ezhi ma she maa she umwa kwuribi yaa she ama tulubo tu namba tebiye. Tu momo lubono Uwuru uba gana ata zasa baa o tebiye jij o kwo da. Te yoa shemaa za gana e zhe nda i she maa uwuru zha she nama o. Ama umuru ma zhe wasa ma gba maa hare unwamwa ubogwu kwo ka iyi ike nje beye ya sha ubogwu kwoka iyi ike nje byeye ya sha ame tuhagji nba hse maa tulubo te zha sha ta nama zasa ba o, ngaa nje gwoje tebiye ibe ama lupa da maa ogwu ata ana na aba ata shiri jɛ taa no ohwolu ba ogwunukwashi tu ya ta tumulo na miauj na tanamb ahwaye bwonu iwe bi akana agwatana xhe to kwube wa maa unyizo gacu kwanange bɛ. Nje gwoje nu mwanmwa na agwatan wan she shepwu mu de hwayo na ngaa wane she she pwu mu da no-ofwo biye. Meni numa ba meni mu tu rungutanu. Bi zhe isheje ba tejala tu bu be kwune sujda iyi ne she takashɛ bi zhe nda zawa gieme elele. Nu gana ata she she iyi ne she maa yaga ame tuhajtu nu umwanwa na agwatana tenjɛ. Ni iyaje ame-olom tebiye na atwa gaa na boo ntaghu na aba ibɛ da ama nda aduwa magba maa kwo woni butu butu kwa agwatana pena a-j tulugwu tu mwamwa in umwamwa mu. Na ukpahie agwatana. Ga agwatana ti mbiyono